So ngoonga mi wanaa anndanɗoo ɗii e hono muuɗun iwooji Aasii kaa. Sabi mi meeɗaayi yahde Aasii. <hesitation> mi meeɗaayi ñaande kulle muuɗun du ɗoo. <hesitation> Sifa an banngal muuɗun <hesitation> waawataa heewde, ayyo.